Inchi iran inchi cholle hamtu inchitunne inchi lila uf ijartee inchi amiine guya lola jeshi gudio kabd inchi dandete inchi birri ufira dogort amine inchi wor jirani ishia karkate ak lolafaa harkan karkati woran qarkakte amine inama hama ira dogortu ishin nafti inchi gudio ta sibil gudio inama ufira dorge kabd.